Okey aa oushikutya ouna ngenge oweende momaupyakadi ahapu nomashongo amwe waafinda amwe ekufinda ohokala nee omutumba tokaleke onghalamwenyo yoye omutumba ove totulapo nee omafaneko kutya owahala ondahala naana okukaninga shike moule weedula dili omulongo shotete elilongo lange eli ndatameka olo ndatala kutya moule weedula dili nhatu nhee komesho naikale ndelimana nongeenge ondelimane ee aishe oili nawa shaashi ohalimane ndatala kutya oilonga yange ei ndina ee ita ndiikanifa ohandiikwatelepo ame ndili kelilongo nonghee elilongo olo oshinakuwanifwa olo ondodo yange yotete ndimane nongeenge ndelimane ee eedula nado ondatala kutya peedula aapa ndili eedula odaya ondapumbwa okutekula oludalo lange tuli nande vavali inandihala ashike okulitekula aame andike ile ndilitekule vavali apatashipenge kutya ondatala kutya eumbo olo tali kashikulako okulidika nokuleetapo nongenge nee ondadiki eumbo otasheeta kutya eedula dange odayuka peedula omilongo nhee nasha ondapumbwa ee omukulukadi oo tukale naye atwiitekula nokutekula yoo ounona vetu Shaashi onghalamwenyo yoovene ei idjuu ounona ngenge uli oove auke shoo osho omuwambo atile kutya omunwe umwe vati ihaulitoola onha owapumbwa ngoo ominwe dili mbali voo u- u- xu ouxuku vati vokulihengela ee navo ihavadi nonghee shama nee wamono kutya aaye paife mboli ee ndahombola shashikulako ongeshefa oyo ndikatale kuyo nee kutya ai paife ondamana elilongo lange ondahombola ee natu pule nee komesho nongeshefa nonande ndina ngoo oilonga yange ongeshefa shama ndahombola oyo nee taikakala katokote oyo nee taikakal ili edite yoo oyo nee taikakala omaadi ehafo okombada yonghalamwenyo yange shaashi oyo ndatala kutya oyo taikaeta shihapu notaika kufapo oinakuwanifwa imwe oyo natango natango yalonda kombada yomapepe ange ndiwete kutya oinakuwanifwa ei opo ndiilonge ndiiwanifepo ongeenge ndaetapo ongeshefa shaashi umwe otati kutya ondjabi yokomwedi ei handi mono ita iwana okulonga oilonga yange aishe kakele nena ngee ondamono ondjabi ndee ndama elilongo lange ondjabi yange ondiina ndee handihombola nena oshayela kutya ohatuka tula nee omadilaadilo kumwe fyee tukulike fyee tutule nee omesho etu twaa pashamo twaapashula apwamo lela mongeshefa yoo itutale nee kutya ashishe ngoo osho twali twali twahala okukala twaninga notwahala ohatu shiwanifapo okupitila mongeshefa nomo nee hatu kadenga omufindo omo unene hatu kiikololela Fyee tutale kutya omakwafo ovanhu ovo vapumgwa omakwafo kufye okulingahelipi kakale ita ndipatele pondje nande nande okutwikila nokuyambidida pamadilaadilo pamayele ava vapumbwa ngaashi handi shiningi nale oyo oinima imwe natango ita ndiifiyepo nande nande moule weedula dili omulongo kakele ohombo ongeshefa okutekula oludalo lange oyo oinima ili itatu noshitine oshosho kutya okumana ofikola yange oyo ndatala kutya moule weedula dilongo omulongo aishe oyo oyo ndatala noyo ndatula mefaneko kutya nandi kale ndeiwanifapo nandikale ndeitula moilonga nokonima aishe taike leeta yoovene